Ti munamin ti khanyelmun wah munyighe sittau mun surgi ghagu khwa bhula kha kyau kha kyokhuri mun mengi wikhe ti munamun oedhi wah siɓɓ muu mengi wikhe mamkhii har yharosomun mubina ti khu minamun ma angye bhulam angye ghaghum angye arkyau ko mundhin woh gbwanhi sibbamun arikhim ma mankhigi arikhim ma munkhigi mikhe wah gbwanhi bhulah kho a gwanha kyau mun khigi mun tab muntabghi tomun munkhi bhula kha tomun munkhi vhila kha arghaghu minamun khayel mun munayi sittau kha sadhi lenyha antai muyigi sittaumun kheyel mun walla khikye mamunsingwo pidhi wah munyigi sintaumun mooh yamba mungyemun yamba mungyemun wah munwagi ti khinyelmun dom-dom khuphebe mengi khidham khe munamun khasibbamun munwabghe yamba kham antaimu podhu kham anwabkhadhema khama andhemmi anro to khepaghe wa wa yamba wa patemun ti khuphebe ti minamun munwam kha manne bhu em tatal temu mandhi mudhigemun paran poronun wallah sallemum walla anghagha manni bharetiyan siɓɓamun mikhe wurgi yha bwallah tii mutum daya to mun pangi pidhi wah muriyi bwallah wah bwo siɓɓmun ta na btomum munmukhe dhunanm

Ma makhayi bwalla magha riwori bwalla kha wawanar khariri khruphebern momi khuphebekhe dhankhu lou peep ma sibba awari ya bwalla khokha yho khariri pedhimanni makhuro pidhi manni memme ta tebi pellewhan khar wawinam amma ma khuwanna khayho gbwalle khara dhimmo yamba yamba ta abgho ya khugho ma abghegho yalhugho wau kharati khotong kharari khopidhiwah khurho memme ta khirigha to munamun kha sibba marirghi talla tennya marigi ya talla lwnnua khulim to monna mawarghe pidhi manni to bwo ma mari wpripidhi manni mari wah ma ma mariyaha talla lennyam pedhi siɓɓa momi khobho dhetiya soʒo tabhani wakhina mikhe a mikhe a penghuru pari bwallam to mundhimigi yamba ma yamba watu ma ballemun ma yamba abaro siɓɓmun mikhe epni munrikhu pheve ma mamarum kham paro to lennya awh wi kherou khidham mu wah mun wanna mudhi ta poro to mowa wari ballesunhem amma ma mikhe wanna munwori mundhiyhp khasun yamba ta ballemun mun mamun balleʒeen <noise> mamekhe a watu gyallumun kho wunta khobanhu munari wasizuntim to minamun bomi sozo kwadhou wah munmegi bhuro bhuro bhuro pattani ti ging minamun Ti pidhi ging minamim bhom bhuro kwadhou ddhiya pidhe dheyho anghai wem anghai wem to ni woro mina niya siɓɓ na mamikhe watu mamikhe wanna mikhe tuppiri bhuro mikhe tuppiri bhuro mikhe bwannu bhuro mikhe tuppuro maneyho paro mikhe tass ellekhu nidhigheno tiya gang mina ellen khunhi na woriyha balleʒunum to ninyi paro na mame khe watu khmma dhiya munyi wa muryi ma yamba ballemun ma yamba ballemin kama watu munkhua khui khuphebe khe ma’a kikkyem anhye yadda muridhim ma’a likkhem aromun a’abanim mallam ma ngighe bhurum ta piminam ma am wanna ta palikhu minamun peep dhankhobina khatai amma maman khawo khumun peep muntuporo bhuro ti pimina “aa” memme ta watu ta bwani minamun khi am wanna angye wah ta wamunim amma sibba min mamunyho pari mukhe alhirigemun mani woro minaninyhi paro ta dhenhi ta gang mina nhi yamba wah barkwanho niperou khuphebe siyasa nidheno te khuphebe nidha ta proro to nibangi minamun wa mwatu khwamman khaukhui kidham lennyha mu wah dhigi ti ya gang mina mamun wanna mun khaukhui yamba ta ballemun nidhimigi mun gbwadhina mun mungbwadhinamun kwanchi khamma illoh sibba mikhe wa dhitari yasozo khe khwamma palli sab mu watu muntabsun paroni yamba Mun lebsun paroni yamba mun tebsun pari sittau muntebsun paro wamuri wah minamun ta gbwadhi toh mamun yho paro sibba mungbwandhina a khirigemun bomi kham wata parani ti khunphebe munkhe bome mun ghdhira mun kwanchi mau kha meʒum khadhiyhesun ma wah zaraf ma ma ma lokachi wanna mamikhe ta munyi wikhe mafi khudho muniti misba ma wanna pari coucila ko chairman minamun angighe mikhe worisun dhang mikhe kheresun dhang mikhe kheresun ti gang ma kyana khuyel dhan muni ti misba ma torogho lung dhank muniti misba mu lennya kwanchi khewa mundhigi ging kwanchi ma wanna dhankwah ta khobemun khikhei dhan mun gbwadhinamun a watii khusibban mikhe wosemun muririya yha soʒo muripama muni mengi ma mikhe watu ab’aro sun ma yamba ballemun ma mumen kwokwo ma akikye kham poro khamporo aro siɓɓamun pattosibba mun ta soʒo ta woro yayhi dhappi ankilo to ankilo bomi pengirna mengi bhumun peep kha sibbamun ankilo amenghemun bomi lennya ma a menegemun musam “aa” lennyamun wa dhiti khuma kha lendhi mikhe amengemun <hesitation> to nidhemmige munggbwadhinamun kwanchi mikhe watu munkhaukhui musamma <hesitation> yaya baniel kha bayi manu kha issi Khmma khaukhui munamun mamun khukhui sibbamun millam mannu ta watu muri wah “ee” muri mu mui murn wah kwokwo amma ma wtu ma khuakhu ma wassamun khedhemun sibba kullum nuwa wahgi kyakho ti khuphebe minamun pokhumy-un kwadhau phonamun pokhimun kwadhau phomun kwadhau ti khuphebe mamun tapenguru phomun to penguru ma’a khi khem to penguru ma’a khikhem mudhinha khamporo khamphoro musammam mun gbwandhinamun mikhe ma watu ma khaukhumun mu yha nah mamun yhe dhi mamun yhedhi nhe kha ma mun ghwadhena kha sibbamun momi mikhe ayizgin ya la lennya wah mikhe a gbwom mikhe khaugi mallam dhimmi ato dhammikheyi malla lahadi to mun lennya kwanchi muwa khaugo kumun nha peniwah ta parani nha peniwah ta paranin lennya lwnchi amma nhimengi lennya kwanchi ma watu khamma khaukhumun mamakhau khumun memma ta dha lemu bomi to bhurekhe ta yuwani memmu ta dhelemun ta muwa <hesitation> gbwom minpenno muwa gbwom amma minamun yamba kham ta ballemun shine nhi mengi minamun ma wati mung bwadhi munna khamma khaukhu siɓɓa mikhe Momi khidham siɓɓa wah munpergi ti mungudhe mina momi a khirigi pomun makha yhalah makhero wa watu dhan meh khapolennya mikhe ma kha-hkaleg khala ma shugure gho am a penim khanyheleh khara mikhe gbwannhe lahgho apenim ma lennya wanna minagho ma mengi paro khapoma kar miya khe ka khirom to makhayha lahkhara makhere watu dhanlah pengheregho kha kheni dhantapego khapo kheni lennya mikhe to mama penguro muyi paro makkhaukhummu menlimaua dlehmun ma himma khidhan dhelehmun ma benne khidhan lennya mumuye lennya jonjo lennya ɓibina mikhe dhigi mikhe lekkhi sibbagun yaisin amma man kwanchi nim wosau sibba mun makhara yhe lahgho womi makhara ma woro siddgh wiʒi dhanwara dhungurgho am makha yha lahgho khara ma pill-gha <hesitation> wah ti kasuwa dhwara sat pillagh manniwah wah khero a penim ellen